די וועג פון עסן א באלאנסירטע דייעטע איז. קודם כל זאל מען אז וויסן ווען מ'הינגערט זיך, איז עס זייער נישט קיין גוטע דייעט. מ'דארף עסן דריי מאל א טאג. פרישטאג, נאך דעם לאנטש, נאך דעם סאפער. מ'מיז עסן דריי, דריי מאל. און מ'זאל נישט עסן נאך אכט אזייגער ביינאכט. עסן גענוג ווייניג.